अब, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊं और वहां वेजिटेबल सूप के बजाय फिश सूप ला दिया जाए, तो मैं थोड़ा गुस्सा करूंगा। और उन्हें एक मौका और दूंगा कि इसे बदल कर लाएं। अगर मेरे साथ बहस की तो, मैं मैनेजर को बुलाकर उनकी शिकायत करूंगा। अगर बात ज्यादा बढ़ी, तो फूड डिपार्टमेंट को भी शिकायत करूंगा कि इस होटल की व्यवस्था ठीक नहीं है।